Yo'ó njá yo'ó no kinxhinxa'á nukun nukun este yúú vaxhíí, yo'ó noke kana'a ka'á ho yuun kón hielo, nieve yuu kanguu avixhi xí yo'ó nó'o íín xhin nján <hesitation> uni xhín, te yo'ó no'ó tuní tuini xhini kuixhin nján ha iin yo'ó oní yo'ó oní, yo'ó oni tipo clima ján yoja kixen yo'ó ini xhin tén yo'ó njá nii tuu inixhín tétumixí.